One mai aku'n gah, kerja ata paling mese'n agu ata paling di'an gah kerja sot mese gaji'n. Ai biar nggo'o tong kerja diha di'a tapi eme toe ma mese gaji hitu gah rasa'n laku gah toe ma di'an. Landing gah ali aku one mai jurusan pariwisata, ai nitu sekola daku ho'o gah pekerjaan paling ideal ata di'an menurut daku jadi ata sot laseng tombo agu turis. Ai eme nggo'os ise cengkali lako's agu turis gah ngance's dapat seng gah. ata paling di'a kole gah manga ca kae daku, hia ho'o gah danong cama jurusan agu aku jurusan pariwisata. Hia ho'o danong gah kerja one hotel sekitar empat ntaung hia gah kerja one hotel hitu tapi gah ho'o gah manga motor de ru'n gah, ali leng kole mese gaji'n one hotel hitu. iwo'r kole gah menurut daku ata tu'a daku ise gah di'as pekerjaan pengaru ise Jadi guru's ata tu'a daku ho'o gah guru one ca sekola one beo dami ngasang'n sekola ho gah es- em- pe negeri satu poco ranaka. one sekola ho'o ise sua gah mengajar gah jadi guru matematika. Tara co tara nggo tae daku bo pekerjaan ideal ho'o pengaru rasa laku gah remo mese'n gaji jadi guru, pengaru ende agu ema daku gah sua sua ise gah pe- en- es taung jadi'n ga remo mese gaji'd. Hitu tara nggo tae de ende ema daku danong eme sekola molor koe kudu di'a eme kerja du hau diang du kerja hau diang kawe kerja sot mese gaji. Agu neka hemong hau harus tes pe- en- es kudu ngance cama ise. tapi gah ho'o gah ali pensiun's ata tu'a daku gah jadi'n gah danga berkurang's dise gaji situ gah.